Nee ru za paro tiku kaɗɗo ye lashuji yera gassho lapomun nera tewani di lashuji tere na pemu mo pamo jipporu gun lapomuni lapomumi wo meri tong po penjupa mean pooriro wo pette mereju kpan yaa ta minaju kpan ya laponuni lapomun ye maka digo tara ɗuwa ɗoo ri binoo tara min gbaa ti me me'an pori gaa ta min gbee to me gbee ti kuraa na tewani ti lashuji nake yipporu gim lashuji maka yippa gum lapomuni kenta wara digoni maka kera yippogum kupomuni ti kunen shire yanzu ɓoi chiɓo tigeju illa illa ari war ka miyon kpanum kera geyani mere la pomuni merelapo ni kaza popen lapomuni kayap ra shani ta minaju wo kayi ta me ra minai foowi mere foowing ka ya mere noni kaya? Mean ɗalak we kubuk ya nan shinii me me pena paro yammaza nan a peno para yamman ya me kanshewo yamma tipo sheri jaza nan ariya shewo yamman yar gbee niyon ding ti ku buk Ƙan paro yammai pene paro yan mai ti kufoki wani kadɗo maka raya kaɗɗo jink la pomuni ken pen perenne pennan ken pen an poriro ken pen meroro ɗaure ka ya ɗakki ɗak andilaza nan dakrei dak yere min gba ti men gberinoya dalerei ɗak yera mum kela ri shuji ya ma ɗak yeri mun kela ri shujim tera pen pomun yeke po digonim dakro ma dan ye to min gbee ti mera minam tera pomun pen pomun yege fo digonim maka weya pomun yege ra digoni ɗakro dak tewani ya mannano we ne yuwaye nei yupanum dak ro ɗak mungbaa ri niyo meriro menen kpan timun gbaa ti niyo mana yippa guni maka yippa guni ma lapomun tere ma merero ma kpan tenei pomu yake ra ɗigoni pene ma merei ma kpanun ɗan ka pen ne ke rara dikru modan ken digra censhoo ma wannan pena pena ra tai anshora tai she we po shetto shara zun ta minai ma leka patto laa pattina ma low pattanin ara pattanim ɗang ken ɗkru anjiri Maƙa teƙa ƙaƙoi yippiru gunin ke ɗikno an jiri maa wanna wa ti pattoƙo peen anjiri maa wanna wa ti liƙo ya ke maa ke ta jjiri maa ti jir weeno mundok wa te yinƙo ya wenai mannaƙo ya man ƙoona ka shaai longku yuwaro manaƙo dang ken dikru pomun tere shaɓa po le kɛ ta yaarani ya yuwaa shaɓa ta tei po le ya ke ta yaarani ya yuwa shaɓa ta tei ta lima shaɓɓi ta minama maƙo ma yippo gunim dang kɛn dikri pomun tere pomun yee ti ɗiino ta minam adoi ti ya tawo shar shwijimo she in warin ta minai penci pomun ɗiyoo im sharu shwiyino she in warin ta minai penei pomun ɗiyoo dobbo a ti yaaro ele gangan ti womun peraa won ta yaroo ele biya we won peraa ta tei teraa pomun ɗiyo ye kɛ po diep po po diƙonim yippo guni mo dand kɛn dikri pomun kɛ ma yippo guni yippiim modang ken ɗokru pomun ye a peno shuɗɗo wem kɛ war bar kɛ weyai ɓara illo shiyi pene wende kaa ye ti bibnoju doo yaa longkunee ya shinun yojn kaa anasara ma ti babnoju jwal doo tere maƙaa weya shik binin dooi ka tei pomun ye penaa shuɗɗo we in waru a peno shuɗɗo we we ta teim maa wanna a peno shuɗɗo we ta teim a peno min a peno duwa doo ti binom a peno tewani ya wanniya la shiriji. Maƙa yippa gun pomun maƙa yippo gun pomunum ken tang waraa diyoni ɗiƙoni yooro ɓalo maɗang ken dikru pomunno tere ma ta ya gwangi shelo shelo ta gwangi tai jwal lummo ye ye ke wannai kan anjeereko man waraa shanni kunyan yiuƙo a peno shiɗɗo wen yei viyei a peno yaanim mp ma geema shi gagalju ye riyojul bibno doom mo ma geema shik shoppo lannajum maa ya penaa shoppo lanna mo ma gee ma shi lip kufok paarojum modang lip kufok paaro teraa paaron kpangum shew shik paaro maka ta gasho pomun ye ke la shwiji sheu shigi kɛn pen mere la pomuni ken pen ta minayu ken pen mamolondo wejo ƙoƙo ƙvi waani maka teƙa ƙaƙo ƙoƙaƙo waani mo moon gulara ya tolo yaƙon shakruƙo geero te makee wannai pigrani in illonden ti shigi maƙaa shakna geero ye maƙa wanna pigrani in illonden kan shujubi kɛ ta sha toomon aranee? Ke ta arana kpangum ke ta arani kpangum yippo guni kpang maƙa yippa guni kpang kpang kɛ ta we ɗiyooi ta ya kpang ma ta waraa ya kuut mina yen kpang ye shi la pomun. Moji geeji shi ɗau ta gongo ye la shwiji ta yanim ma penna ɗau ta gongoni ka we jingjing ya tere la shwiji peen shi ɓa shwiji me te dau ta gongoju kaa jingjing tere, terei shwiji ye ta waraa gasshuru gwangum tere shwiji me tadiyoni ta mina tere shwiji me a ta ɗiyoni ti shunii in ya pegron adoju ta meero jwal ti pewe shiɓo sheneb ma yippo guu la shwiji kpang modang shin illina sha mooi manaji shangaji in waru sha ma ta ya diyoo man waraa ya ɗiyooi moɗang shin ɗiki anjiri ta shii ma shi ma yippo gunim majaa diƙo anjiri ma milee wa yuuna jirii waru ware weejenjin la minai maa wesshaanjin ta minai ma nannai yippo gun jirii memme ta palji ta palji in koona wa numoji longkvi jiri ye mannaji yuwaa ye ye shi ɗikoi mayo mo ye a ti sha po ɗiyo ta minaim nyimononi jwal ti pewe ti ku sheseh ti pewe ma ƙoƙa shereb mi ti pewe wa tollirji pira waru wari teenjin ma teekaji ka pira tere shi yiƙa terei taa shilibi, shi yiƙa tere taa shilibi shi yiƙa tere taa shilibi we war koɗɗi merei. Yeji ɗik’o po peen anshoo ti yooro maji ɗiƙo po peen anshoo na noni ma leujim yee fowii ma leujim majii ti pattinan ɓabiji ka yooro waani ti yiu shiɓo ti tukya ta mina ɓalaji yooro waani ta peru ta shuƙani ta shinee ya ti ya ween tere shinum ta shoƙani ya ti yai shinun paaro ti shikji ya maji pattara lai yaji ti yiu shigim ya maji patta lai yaji ti yiu shigim dijil kyani ya mo laaju waraa yuuru manni diyooi ma lai maa la ye ti kemshiknim wo illina ya la waraa yuuru manni ɗiyooi in warinii pang ka terei yippo gun la shwiji shim yippo gun fowii shin yippo gun nonii, nonii an gbarumin kpangaa angbarum ye ta waraa yiujaa ɗiyo majaa te ya ɗiyoo goji ya maƙa ta ya ɗiyoo mama danamƙo ma leƙaƙo mama gbarumƙo maa leƙa leƙaƙo ma ta ya ɗiyoon kpang maan mannaji pene mama denamji ma leujim mama gbarumji ma leujim maji illaa shaji yuwaaɗiyoo tere ka ɓang ƙu shi ta minani poshaariji ti yamma ti ku foɗɗulo longkwi yamman minji po shaari kurmani ding weenee ta waanjin ta minai yippo gun ɗiyoo shim lang ya ɗiyoo. Majaa yippaa gun ɗiyoo shi ta we po ɗiyon kpang majaa illa shaji ƙoƙa tu bi la shwiji waani modang shun koon tu bu la shwiji tere la shwiji terei mo an kojiyo bi shereb in dikru she in firan kira ɓooi in ɗikru she in foran ƙura ɓooi shi la la we majaa waraa maa ɗikoji ta shii maa maa na shaklaa in foranjin ƙira ɗo niyone le waraa ɗikji ɓirongum shi yuwa tere ɗiyeni waani shi tere ɗiyeni wo shi shi yuwoji tere la temme po doo ti ku doƙƙoƙo longku wen mo ma wann ma kpiyam ma tukna wa ti shoƙƙinna in ɗuwan doo in she kpiyamin tukru moo wari shoƙƙinna in ɗuwan doo in in she shi yuwoji wen shi yuwoji kaa tere aɗo muyemo ta niji ti po ɗiyo shin yiu po sherji yeji pomunum ya yippo gun diyoo shin tang waran tang ɗik la shwiji shin tang ya uu ti la shwijin tere telo gun ta minai ta minajin ta mina wen wessho gee shi kpadai. Moji moji gee shi kpadam shaji leƙeji la shwiji ye kan kpaaɗaju ta minaju najii teƙa shaji diƙo la shwiji ye kan kpaaɗa ta minaju shi shugoi ta shilibi shi ta shuwoni ta shilibi moji geeji shik kpaada la shwijiim moji geeji shiki, sha la shwijin tere an ya shuran anasaram moji geeji shiƙi sha la shwijin tere an ɗau ta gongom geeji shi la shwiji ye ta waraa shur shau, geeji shi la shwiji ye ta shurji ƙoomo, geeji shi la shwiji ye la minji wesshina ti fokji ye ta ɗikji nina ti kuuji ka peɗɗi shwijii mama te geema jwal bi waani maa tere la shwijin kpangi a peno limmo minam a ti war dongum majaa wanna kpiyam shikji lwik shereb wende ti yiu kuujul shinu shereb wende ti war ɗongii shinu majaa teƙa sha shi geek’a shi-a shwiji.